Wallahi nogin de pira nya nebuga eya manamedonate nyan wora a noni sini gon na mammebu de pa go nagan neden nyasusum piranni gon nyampirariga pirakeden tom intomtom wageniga piraden into tomwageniga inwug keran kete an weyan manamedan elokaci donte webe gonpe gon ebu-ba-bakem batesuma wo nak pennonishini minanpe akektimben timda woke anni abenonisinigon kaminnan nokin beba nigo inbewa timdu keganan nokinbe inkegnogbeben sai goku sarumoto weyan tunde minan nyeni pendon yaganwa nogi ingeran noksoga inpogi minape anaktomdu nonishin innye pendon sammaniga nogma inbenyenan kaden mina'a naguman nogma inbenagan kadema timden kegan wu nogsin samanan ansai nogmenegonpe abewa tomda nagan abewa tomda nagan abewa tomda nagangasai manameden ba geran bun nogsogu e manamedonbe surumbenan domidon bagumbeba zumga akagene innogo soga e akagen anto waimiden sushigerum tibede bebda sake innoto googa amma gongabe nedenga bagumbebadzum sai gonan to damuwa tebe. An abewa tomnagani abewa awatusa sumanme napo balurigerani nekegan timbuden abewawo timkegan abewa tunsigeran saimodenga neden bagum bebdananni sai go gedu guman ma neta'ankum ga an e tangewanogi bebdu minan baguman kuma minan bagum nyajeri bura minanwo beb'den to kade gosaran minanwo bebde nanni asego tesige benanwa netagnkumbu abupogan emanmebu tim temsiga sai gogeranwa netagan kumden an minanba nogteshin ka gobu geranan saigo ba virumi keshiga anto nogsoga bemmego innogosoga bebga eke bebkede nyakun nogsoga minanwo bemme aben ansaigote konami sagitaa gonbu-gosaga gonagore kugeran minansam waideni ansai abewa poganga sai neta'ankumden gedugan basam namanamebuden apoksanakane sai newarime donana an gosoga nyangmanane ansoga minan ba wayentesega bemme wagoga nya jeri bara an nyajeri baarawa e gadim nyajeri baaraga karan gonbu e gonabeni man bobu abeni membape ebewa tom nagan nonisindim pendon ba nyenganan kawaiga bagum nyajeri baaraga gokusaro minan ateshi geranwa noge ango pendun go nagkageniga asemane Minanga minanwapendon saranbe weyandei minan amege geranawa nogai ansai newarimeden ku suroto weyanga go fotti geranwa nogso saidai e kamanan emanmebu aben e gumsakun e pembo den kaden anagmanana e begke nyakuna nyara eginagan ko egego tunde netagan kumbu ma abenwawoden te'anga go fotti geranwa nogso ansai ekubu gamo enetagan kumden gosoga pende anagmananso an ekuke nyakuro pendon ne ta'an kumden kupeke an ekubagamori miden ku saroto weyannan innye bum daganbeniga nabebkeda kubaga nyajeri noni ebawopeku mori bumdaganannan eba nyaku nyajeri baara den eba woku mori ebawopeku morananan ebakatagku bebda kage menameden nyagerum piradanan bakyagaku bebda kage baka yagum bebda nanga an awobe nonishinigon awo nonishinigon abewa tomtoman abewa tomtomgeran abewa abewa tomtomgeran anse manamedon basamga annogsoga minunwo piradon nyammanbe inno gosoga piraden kanyare annogsoga wai penan mina asarau mananga ai asalin e-manamedonate minan pogaka nenyabemebe nogsoga go woran abanaktomtim minan weyanga nog nyina nyare innokai go soga gaskiya mawayin tomanso Manameden nyapogum pira shemanan gobu ka bebdonade timetema weyanma nogbewa nagan kade managan abe poggerani go jammanga inbanyepen duniyabe innon ingeri bumdonden anagangong inbeba tom nagpe kaben iyibvekuri kuma gobo tumsun na purumiga penanga ashemane gonan a'a nogsoya in-amare neyabeme denshe innoto amaran inwugme penden nenyabekeden asaranan an sewo geran abaga ababaga ne nyabe keden wakzamshi penkegan timbuden penbu gonggonggonggong wugzumshi anshe nenyabe keden dom domlama adomkan adomkan a dugsiranga annogsoga nyare innogosoga jam damuwadontebe ga nogsoga weyanga nognagtome bumdon wure inno ehh gosoga innagtome bumdon wa an penden minan wori no'anga minan wobe nannogai inbupogtimminan anagtom nonishin subunan maapat minana dubu kumbu taara nyasusu man nogsoga mina a dubu teumba tara nyasasuman subananmapat inyem nokkuma penan nogmalinan e woban ba nogmalinyemnog penba nog managan nyemnoganga de pat minan temeri takshinani nu e nima pat minan ade nagbun subananmaput nogma mina a kasa suman dubu kumbu tara innye minan kasasum dubu kumbataraduniga nima mapat mina beb nyasasan wora a pagan najiba Nagshigeran pendonbu nakam kuma takshinani abetin gerannobo denma minan a penliran beb nyara annog pogka kururururu inwagtiben inno kai weyannan nogai e pen duniya be ati limanmowa penan miyan nakum tunsun na purum kuma go nyam pira shemanbu de penan nogma geshshe e-epogum me yanga nogba woshipe miyan seda tugiga wa suma anaganso an senogji mdugan innokai in sadug nenyabe innogosoga mawubshikunso innye insaran weyanka matoman nagane gopega inkekku bungi dim daliliga dogai penda anagmananso penden in teban anagmanansoranga nyare weyannanni miyan tunsum napurumi ga nogno inbagbebi inbugetomi goga weyan minyanka tunsum na purumariga suma averumane sai innoto go soga gaskiya awubsikunso toman ma wuyin nagamso don daliliga innag tome neewa apogenedon anagtoma nonishin ego kumago tunsum na seseri weyannonsaran nogmade gevekun ga innakuri moso anse gokusaro to nogsoga dumuwa tebe dama minan ke megen indai nogmanaganga mina kamumani maname dondaga wonak tomden nonishin innoto wosoga tomda anagmancinso dim ankaden nog inwayiri maname donnonidanan kuma maname donda go nyapogu man pira. To an apogwa enana kagi an apogwo enana kagi e rayuwa abewa habini maname donda kagi ahabiwo kagi ahabi ahabi ahabi akegetimdene hakkilo hakkilo hakkilo hakkilo abewa temshi geran abewa tunshi geran kadensuba nagperankuma sai maname den gonma penduden goma pendudeni waran banyagango penbuda bu nyaganan ga nukkuma indamiso but-goma dumiso alallabiwo inan a poggege wo inan a kagi sai ansubanag neden tesummonanannan basampeku akan cewa minanbu enagtomigo ka-ka manamden kenan sai an manameden kuma to dama penbuga atti nyagan wagoni kuma goma famigerawa nokkuma sunag kada alallabi penbuda ba zamsaranga inbu nyenan pe inan tim nedon inbewa in timden kek peni nedonden gokuma sai pog enaje pog enaje nagga apogge wokagi ansai gokuma neden tesummonande abanag tomden nonishina gonanga gonkuma ba-teshipe inan manameden gonbu iba za-zam tang intomden nonishini gobu ebanagbe intomden nonishi annog kuma sai injeme inanaben inbewa fumintim nedonnoniden inbewa tom nagan timgonan tomda nogwanaga nanni sai inzuguga goma suba nagku bakamipekuri nedonda inkenanga innoto weyariga woraga damuwa don be mama pog enanani amma soga. Inno maden temdon bagan maden ne nonida gunan bagan kuma kaga innagi moso to an bumden ti kemsan ba bumanni gaskiya innagku kage ganiya kumashe man so su-suma awo kageni nogso an inshitme inanakagi anwolallabi kagi anmanamdan wallahi e rayuwame gunakaman teso gobage shenan ge bumderima e kamamannan ge har-har-jutim pugi e abuja gefe abogi abuja pogpog pogpogda gona benfa memmebu nyem wallahi gon pogan ka tom nyabu ishi jaganjuma wusan wute e kamwoden e lokacida angotom n-n-membu beweme nogdonan wa ishi memmebu gudatara gopat tom nya memba ishiran e meribunte wasan ishibu gobu e jangbe ishidu minan tom nyammanan nogsoga inshite wugen Innoto go soga inwugi damuwa don tebe an kada manameran pedugan kananan goku ba fari pero ribibi e manawo donbu ebewa tom nagan ansunagkuma na manamebude pat wallahi gosubateshiku kagi ankan suteshikuran namanmebu etem-tem buran ke wa nya nedon komku keso wallahi tallahi momapa inpoggapat sai